Ya yoo kuyia xini miiyu, ya kisi kuali ya yoo kua xini ram yia yoo kisi yoo, <noise> yio iin kisiyu yuvaim, yio iin kisi xi'í, yoo kisi yuvai ra yio kisi xi'íyu, aja chi yuva'ka ra xa siia xiko niiaka koo nti taa'ka koa xii xi'í, aja ta yaku kua yoo siin kisi xi'í'ka, a ta xi'íka tuku ra yio sii tuku kis ya chiyo ntuchi, ntuchi tuku ra <noise> yia u'va ku tuku ntuchi'ka ra, yuva ra ya chiyo kati ku tukua'ka, aja ta yaka ua yio siika, yoo sii kisia'ka, yoo sii tuku kis takuuu kisi ntiayu'ka, chi ntiyu'ka ra kivi tuku minu xiira'ka ra yaka koo sab saj snama sabor na chiyoa xii ntuchi ra yakaa taxia kuvia ña'a ra yaka yoo sinva kisi ntiayui, yoo siin tu kuisi ntiayu ntiuxi, yo siin tuakava, aja yio sii tuu kisi ta ku ya chiyo tamale kuxika ra yio siin tuaka, aja chi kuvi tikitaa xii ña'aka chi xa siin sabor niya'yo ra siin sabor niya'yo a ta ya ika kuvi ntitaa, aj ta ika yoo siin tu kisi, ta ku kisi tiutia tukui'ka ra. Ik ñaa ya u'vaka ta kuvi ti'taa xii kisi tiutiai, tiutia'ka ra nina tiutia kuxin'a ntikoi ra yaka yoo kisi loo tukuaka, aja yuva kiini kaa tukui xiika tuku ra, yio siin tua kisia'ka chi yaka tuku ra kisi xiaa loo yo xiaka chiyoa chi ko ku u'va, kuvi na <noise> velontu nta tu'u tuku saa ra kuvi chiyoa kusi u'va kachi tukuna ra yakaa kuva saa tikii kachiñui xia, yoo yo kisi looyu yuvaika ra yuva kati kua'ka ra, taxia kiji ni'ni mi yuva kini'ka ta saa sa kui tavai mi kisi loo'ka xichiyoiya, aja saava yio siin ntiva ña'aka xixiyu, aja taku ya chiyo tuku yu chi yoo tuku tintoo loo chiyo tuku ntifi, ta kuvi ntitaa xii tuku kisi su yaka chi ya xia'a xiayu ntifi ta yaka yoo siin tuku tintoo loo chiyo tuku ntifi xixiyu. <noise> aja taya sartin'ka tuku ra, sartin'ka ra kuvi yio siin sartin'ka, sartin'ka ra yaka koo ntitaaka koa xiia s- s- sartin ya sakasui sopai chi, sopa'ka tuku ra vaa xixia xaa ka ra ntifi'ka ra xiaa yayua, a ta yaka xiaa nte kuvi ntita'a yo siia sartin ya chiyo ntifi'ka, yia sakasui ntifi'ka, ta yoo sii tu sartin ya sukasui sopa, aja ta yoo ti siin tu yaa cazuela loo tukui yakam. Yaka sichiyo tukui mol, sakasun tukui mole ra yoo siin tukua'ka, chi kuvi titaan xii taku ntikuuya ñia'a ya yiayua ra kuvi chi koo su iiin sabor nia chi nta kuxi kivia na chitaia ra yaka kuya yoo siin tiva ñia'a yaka.